So a tinnike a accaayi huunde tan, aɗe heddi ko haani waɗeede koo tan. <hesitation> No tiiɗiri fuu a ɓettoto ɗun. Sabi aduna, huunde fuu ko njiiɗaa ko wari, ana jogii kaaɗtooɗe, heewaa ko heddoo faa abada. Tinnaare tan waɗanta neɗɗo so heɓa sago muuɗun.